Ehe! shehe sherehe yangu yakuzaigwa hondeza ningwe nguo yangu tana. Siku yakuu yakuu yakulalwa hada wakanitie mathi nibadilishe nguo zangu tanaa. Nivae kabindaha wandu wembikee, wadee, wanywee, wacheze miziki, wakabinda kucheza tayari basi sherehe yangu enda iwe ikamilika, namikifurahi nashukuru. Siku yangu yakuzaigwa.